Zah mpianatra izy koà andeha hianatra: mila mitôndra kitapo, cahier, sitylo, boky, troussy, <hesitation> mila mitondra ndraindray koa mila mitôndra hanigny, mitondra goûté, mitondra vôla atô ohatra frais na ohatra misy raha vidigny akagny, na ohatra mitondra polycope sy ny tariny.